<hesitation> Sakafo farany mora indrindra ndraika zany a, lasopy, lasopy amy roy arivo akeo defa mahazo, dimanjato sy arivo efa mahazo, kafe a roanjato efa mahazo an de karan'izany koa mofo an, roanjato, telonjato, ariary zato azany de mbola mahazo.